Manao fifanaraha amign' olo maromaro; da laha handeha tôbily izay da samy minday gny tôbiliny. Laha handeha moto, da samy minday gny môtôny. Da samy minday gny vatsy ho haniny aby.